Ẹgọnọ nda ma inam iri idiri udiri inam uru uton be̱ erimini ẹnẹsẹ ni adọn uru unyi ni uru uda usa adim unyi ni. Gọbọ ne̱ anonna assẹ ga eqeng ozẹng. Iri idiri. Gọbọ nẹ gwọ une, gọbọ nẹ ẹre Egọn nfẹ nda ma eromam iri idiri. Iri isusa, iri izẹgẹ. Atoni adọn o̱nne gu emẹn ọrọk ye odo ndoro nẹ osọm mu una ato adọn ọnnẹ. Ukpuga yẹ ẹmẹ ena ato adọn onnẹ. Ukpuga me ena yẹ ato adọn onnẹ ga ise jẹna ashi o̱so̱m mu una yẹ ato adon ọnne̱. Egọnọ yẹ arre ma erom anọ nọngọ ma ara adiri, ma adọn e̱gani ye, emo abọ ma ana adọn ẹwuni yẹ. Egọnọ yẹ ere ma inawọ, adọn ẹnẹgẹ yẹ, awa akpi inawo. Nọ ma ayẹ ara adiri ara adiri, ara afiri. Nọ ma inawo, ma asusa, asusa dẹnẹnẹ dẹnẹnẹ dẹnẹnẹ, dẹnẹnẹ, dẹnẹnẹ, dẹnẹnẹ mu uru uton uhyi ye, mu uru uton yẹ, mu uru uton unyi yẹ. Mu uru usa adɨm unyi ye, adọn ẹrẹ ẽnẹgẹ yẹ. Ma ara afa afẹ mọ a paper ada ẹgẹ ọvẹn, aja, a, afẹ mọ ganga ara aja afọ mọ gange. Nọngọ. ma ara awa uso, ara awa uso. Enọrọ yẹ nọngo awa ada aduk agwa. Aduk yẹ ẹrimi mọbaka. anyi inawọ, nọngọb ada gangẹ eng ara agwa ana asaa, ana assa nọngọ ara ato adọn ọnnẹ. Namnma inam iri ida nang iri idiri. Isusa iri ito adọn onne̱. Uru, unyi ni adọn ọnnẹ. Ma adọn egani nwa nkpi inam. Inam mu uton unyi ni ne eyeng ọzeng ene, nam gwa, mu udoro nù ma uromam mu udoro nu ma uromam mu udoro ni, akake uromo awọ ke̱ umu ujuk ga izɨm, yẹ uniu ubad ga izɨm. Nọ ma gwawo ato <hesitation> orọk, awa akpi uromo awọi yẹ umu ujuk ga izɨm. Mu ukad ye, udoro ye, gwa